भारत क संस्कृति विविधता और परंपरा स भरी होलु। यहां अट्ठाइस राज्य हर राज्य म अलग भाषा और पहनावा होलु। योग और आयुर्वेद यहां क पुरानी विद्या छन। त्योहार, जैसे दिवाली, होली और ईद, हर धर्म क मेल-जोल दिखादिन। खाना, जैसे मसालेदार करी और मिठाई, दुनियाभर म प्रसिद्ध छन। <hesitation> भारत म मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह मिलदन।